Mbaetiyave kua gravedad jei karai supeva oiko yandeve ndie yave ngaraako yayemboiviña ngaraako <hesitation> yayapo mbaeviña jaema ipueretako mbaetita yande yaiko añave yaikorami